<hesitation> Naminakahy manokana aloha zaho tsy tiako ny mino divay. Na io divay lafo vily, na io divay mora vily. Tsy de tiako zany raha io. La aleoko zany zaho mino raha hafa tozay zaho hino divay. De na io lafo vidy, na io mora vily, tsy de miraharaha anizay loatsy aho fa zaho tsy de mpino azy.